أول شي، أنا وايد حريصه على إني أكون جزء من هالفريق المميز. عندي مهارات في مجال العمل، وقدرة على التعامل مع التحديات بشكل ممتاز. ودي أضيف قيمة حقيقية للشركة، واتأكد إن العمل الجماعي يكون دايماً في أعلى مستوى من التعاون.